Чорчуба барои расм ё акс лозим аст то онро муҳофизат мекунад, ва зеботар намоён созад. Чорчуба рӯйи расмро аз чанг намӣ ва осеб муҳофизат мекунад. Чорчубахо метавонанд чӯбин оҳани ё пластикӣ бошанд, ва ба услуби хонаи шумо мувофиқ бошанд.